Kuka yúa chii kanu suni chii kanatírí xiniri jii nu tuu kukaun suni tu ntakáá xiniri suaga taka chii ixiiri jinari taka ruu jasí’í jina’ari kanúú kuka un ja kuatinuri chii tuu kuítí chii tuu, tuu najii naa skari xiniri jenari te yua kuu suni kanu xáá kuka yua suni.